won akhaa jumaa tatua khun dhib yed guyya yaani inamaan huji isaa shughul isaa kasjiru Naam dhudhuni yaani berre ofisia ama berre huji isaa berre inin rizkhi iraborbadhed (.) guyyakhunen guyaa dhib yed yaani inamaan bidhii khabbu week nnen guyaa sunn bultho lamesaa jirthii dubathaan inaman dhiib huji dekhaa aminen dhib yed huji midhaseni won gudhaa guya sun itdhabdhi